ما هوايتك المفضلة، ولماذا تستمتع بها؟ هوايتي المفضلة هي السباحة في البحر وقت الصيف، تحس بالراحة وانت في المويه. وإذا كنت في البر، أحب الرحلات الطويلة مع الأهل والرفاق، السهرات حول النار والحديث عن الماضي هواياتنا تربطنا بالأرض وتعطيك راحة بال، وتمدك بطاقة جديدة تكمل بها كل أيامك